زه فکر کوم دا نوم بد نه دی، که څه هم له حیواناتو نه دي. خلک دا نباتي شیدې د بدیل په توګه کاروي. که وضاحت وي، نو دا نوم ستونزه نه لري. اصلي خبره دا ده چې خلک پوه شي دا نباتي دي. نو، زه موافقه نه یم چې دا نوم باید بدل شي.